སོབ་ཝེ་ལབ་ས་ལེ་ནག་ཆ་གི་སོ་རུ་གི་བོ་ལུ། གུ་ཁེན་ལམ་དི་ལོ་ལབ་ཏོ་ཨིནས། ཏེ་ནག་ཆ་གི་ཨོ་དེ་ལམ་ཀ་བྷེ་གུ་ཝའི་ཀབ་སུ། ཕ་ཏ་ཆུ་ཏ་ཆོང་ཀང་དི་ཆུ་མང་པོ། ཕ་ཏོ་ཝ་ནོ་པ་དེ་ཆོང་ཀང་ནའི་སམ་དི་ཆུ། ཟོ་དེ་ལ་ལ་གི་ནེ་དི་ཆུ་ཁྭ་ཏོ། ཨོ་དེམ་ནག་ཆ་གི་ཐང་ཕྱུག་ཀེན་བཻ། དེ་ལ་དི་ཁོ་ལ་གི་ཆོང་ཁང་དིན་ཆུ། ཡ་ནག་ཆ་གི་ཕ་ཏོ་བཻས། འོ་ན་ལྷ་དྷ་མན་ཕོ་མེ་དི་ཆུ་ཕེ་ཏོ་བཻས། ཨ་ཇུ་གམ་ཏ་ས་བསེན་བོ་དི་ཆུ་ཐམ་ཆ་ཕ་ཏིའུ་བཻ། ཏེ་ནག་ཆ་གི་དི་སོབ་ཝེན་འ་ཕ་ཏོ་བཻ།